കല്ലുപ്പു ബുക്ക പദിയുപ്പുനു ഉപയോഗമല്പനേയിത്തു, അദുഗിദുമത്മസ്തു വേഥ്യസബര്പുന്നു। ഓന്ജി തേസ്തേദ്। കല്ലുപ്പു നിധനവദു കരഗോന്ദു। ഐകു കല്ലുപ്പുനു മസലേ മിശ്രന്നദു ഉസ്മല്പുവേരു। പദിയുപ്പു ബേഗ കരഗോന്ദു। അയിദ്ദു ഉന്ദു അഹരഗു തക്ശന രുഛി കോര്പുന്നു। കല്ലുപ്പുനു ഗിരില് മല്പുനഗ തര്കരി ബേപനഗ ഇജന് മന്സനു ബേപനഗ ഉപയോഗമല്പുവേരു। പദിയുപ്പുനു സുപു, സമ്ബര്, ഛത്നിമല്പുനഗ ഉപയോഗമല്പുവേരു। ഗ്ലോവേര് അദുഗിപുര് അയ്വുക്ക പത്രദ അദിത്തു കല്ലുപ്പു ഉപയോഗമല്പേദ അവനു കരഗന്ദേ പത്രദ അദിത്തു ഇപ്പുനു। പദിയുപ്പു സമ്പുനവദു കരഗന്ദു।